Momba momba sakafon-drô Aindonezy ndreky resaka <hesitation> ia, rô zen̈y mihin̈a vary edy, vary io fo atô ndrô firiry, iakarà zen̈y. Baka iô koa zen̈y irô mihin̈a hen̈a amy ny fivolan̈an-drô asian-drô Episy <hesitation> aloky ela ela oe irô mandoky. Abaka iô <hesitation> ten̈a ny tia mampiasa episy irô isaka mandoky.